Kəden, shirin, kwan, fudu, vaɗ, zədu, gatkasa, ɗandafudu, gutkuvaɗa, guma, ayawu keden, ayawu shirin, ayawu kwan, ayawu fuɗu, ayawu vaɗ, ayawu zədu, ayawu hatkasa, ayawu dandafudu, ayawu gutkuvəda, gumu shirin, gumu shirin na kəden, gumu shirin na gayi, gumu shirin shirin, gumu shirin na fudu, gumu shirin na vaɗ, gumu shirin na zədu, gumu shirin na gatkasa, gumu shirin na dandafudu, gumu shirin na gutkuvaɗa, gumu kwan, gumu kwan na gayi, gumu kwan aya shirin, kumu kwan aya kwan, guma kwan aya fudu, guma kwan aya vaɗ, gumu kwan aya zədu, gumu kwan aya gatkasa, gumu kwan aya dandafudu, gumu kwan aya vaɗ, gumu kwan aya zədu, gumu kwan aya gatkasa, gumu kwan aya dandafudu, gumu kwan aya kutkuvada, gumu fudu, gumu fudu na gayi, gumu fudu na shirin, gumu fuda na kwan, gumu fuda na fudu, gumu fudu na vaɗ, gumu fudu na zədu, gumu fada na gatkasa, gumu fudu na dandafudu, gumu fudu na kutkuvada, gumu vaɗ, gumu vaɗ aya kəden, guma vaɗa aya shirin, guma vaɗ aya kwan, guma vaɗ aya fudu, gumu kwan, gumu vaɗ aya vaɗ, guma vaɗ aya zədu, gumu vaɗ aya gatkasa, guma vaɗ aya dandafudu, gumu she guma vaɗ aya nya gutku vəda, gumu zədu, gumu zədu aya gayi, gumu zədu aya shirin, gumu zədu aya kwan, gumu zədu aya fudu, gumu shi gəmu zədu aya vaɗ, gumu zədu aya gatkasa aya zədu, gumu zədu aya gatkasa, gumu zədu aya dandafudu, gumu zədu aya gutkəvada.